A Iran agny koa zany ny tany agny maiky la tsy amokara tsy mahavokatry ny tany any fa maiky amin'nigny faraitry avatry igny fa lafa mandeh amin'ny farotsy atsimo igny koa la mbo maiky avao i fe manintsy.